﻿Kua teko oime amope ikavi ipuere yayapo mbae opaete mbaeraiki ñamambaereve yandeye jareye kirai ko yande ko yandepuereta <hesitation> yaipi opaete yayapogue erei oimebi ipuere vi yayapo mbaereiki va mbaetita jokua re ñamae mas bien yayapo ikavi va jae osirive vaera yanderapiza pe jare jukurei oyerovia vaera